باهي باش تطلب سماح من عبد لازمك <hesitation> لازمك ساعه ت-تفسرله علاش عملت الحاجه هاذيكا و تفسرله إنك أنت ماكنتش قاصد و إلا كنت قاصد و ندمت، لازملك تفسرله علاش زادا، و لازمك تشوف الأبرار لهو تبر بيه، و تطلب منه السماح بالرسمي يعني ترمي كلمه و كاهو باش هو تعتذرله.